<noise> याज कालु मुइ तोरके ओथिया पुरै जिम मा जाएके देखसाही साझा बेहना साझा बेहना । पहिला हलहु सँगही बुले जाइ मर्निङ वाल्क हलहु जाऐ अ एखाने त तुइ मोरसे छुटियलही याज काल त मुइ तोरके पुरै देखसाही जिम मा जाइकी । हैने कखनासे सुरुवात जे कर्ले जिम मा । हुन्देनवा एक चोटी भेटलाहु दुइ तीन दुइ हप्ता यागा त सँगही हलहु पाछासे मुइ तोरके हैने देखे लगलाही । अ <hesitation> हैने देखइकी माहा हसे पाछसे मर्निङ वाल्क जाइ बणही त तुइ जिमवक घरवसे निकणइ नाही त तुइ मोरके सुनोले एकोचोटी मुइ बणही जिम जाइ कहके । अ एखाने सब दिन देखसाही साझा बेहना साझा बेहना । जिम जाके फेरी कथी कतेक <noise> घण्टाअ कर्साही सुनाउनत । अ कथी कस्का अ बयाम करके कस्क कसरत करके सुनाउनत मुहु जाए चाहबाही कि जिम । याज कालु त मुइ तोरके गहनी देखै बणही जाइके जिम साझा बेहना साझा बेहना ।